भोर्तमन् होन्गितोर् बबे तिसुमन् अतिकोइ पोइजोनिअ हाहोजोलि थके। अरु हे हुमो बितोत्, हे हाहोजोलि हुमो दरे, एत होन्गितोर् अनुस्थन् <hesitation> ब होन्गितोर् अनुस्थनन् बैग्द जन्तो हुमो बेबर् कुर होइ। जने तब्ल, हर्मोनिउम्, पेप, धोल्, गगन, <hesitation> इत्ते दि बेबर् होइ देख जोइ। अरु लोगते, ए जन्तो हुमो एलेक्त्रोनिक् <hesitation> होअहयोन्, ब बितोतिक् होअहयोन्, ए हुमो जन्तो हुमो बेबर् कुर होइ। जर् जोइउते, जोदि बितोतिक् बेबस्थन थके, ए जन्तो हुमो बेबर् पर दुर थके बोलो गहन्। जने, अमे केसेउ, <hesitation> इत्ते दि, न मोर् अमे जन्तो हुमो बेबर् हपन् देख्लो।